So tawi aɗa yiɗi ustude suukara e ñaamdu ma, a ƴeewan kala ko ñaamata tawa suukara ene e ñaamdu ndu hoore mun mbasaa ɓeydude hen suukara wokka. Kadi mbaɗta ñaamde ɓiɓɓe leɗɗe gustooje suukara e ɓanndu neɗɗo.